Fewinirdu kam ɗon huwa dow ɗatal naftirki e huunde feere nde ɗum wiyata refrigerant. Refrigerant ɗo kam tuuɓan hiite, tuuɓan poosu diga nder yaago yaasi. Diga nder frisa ɗum, yaago yaasi.